اگر ہمنا ہیلت <hesitation> والا، مطلب ہمارے شریر کو اچھا والا کوئی ڈیزرٹ بنانے کا ہے تو وہ تو فروٹ کا سلاد جیسا ہوا۔ اور فروٹ کا سلاد جو رہتا، بہت اچھا رہتا۔ ہیلتھی بھی رہتا، ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا اس میں، اور ٹیسٹ بھی آتا، تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ٹیسٹ جانے والا۔ تو آپ کو ایسا کچھ نہیں کہ ٹیسٹ بھی جاتا، ایسا کچھ نئیں، بلکہ ٹیسٹ بھی اچھے سے آتا۔ ہیلتھی بھی رہتا ہے اور سب ٹھیک ہے۔ بنانے کو ایک کٹورہ لینا پڑے گا اور اُس کٹورے میں ہمنا پہلے۔ <hesitation> تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب طرح کے فروٹس کٹ کر لینا پڑنے والے۔ اور ایسا بھی کر سکتے کہ ہمیں <hesitation> ہمنا ایک کٹورہ لیا، اُس کٹورے میں دودھ ڈال دیا۔ پھر شکر اور <hesitation> شکر تو کم ڈالنا، پھر جو بھی فروٹس کٹے تھے وہ سارا اس میں ڈالنا۔ پھر ایک پیکٹ <hesitation> آتا، ایک پاؤڈر ٹائپ کا آتا، وہ ڈالنا۔ مکس کرنے کے بعد اس کو فریز کرنا، اور فریج میں رکھنے کے بعد اسے چوبیس گھنٹے کے بعد نکالنا۔ پھر اسے کھا سکتے، وہ اچھا بھی ہے۔